Ngilevengaria ha mtaeni kwa motru haatri tataakwa kavengikamatra shule ngasoma mpaka darasa la saba halya kruva ngakaa kaa mpaka nganekolya mimi akwa nilo ngelenealikwa uu mpaka sa hi kwakolya ngilali hatri.